نفضل نعيش في مدينة كبيرة، لأن القرية الصغيرة تكون كذلك الفرص فيها قليلة والعلاقات قليلة، المدينة الكبيرة فيها فرص فيها علاقات فيها أحلام وكثير من الأشياء.